Tëtäguasu Nueva Zelandape jokope ara ikaviyae jaeko jaereta jei supe templado mbaeti iroi jare mbaetivi arakuvo kua oaja opaete arasa jaeñoma ndipo oesareta jare oesaraireta ara <hesitation> iroiara jaeko kua tëtä Alpes meridional jeva pe jokope jaeñoma oesaraireta <noise> ivitire oi <noise> hielo o nieve